Kõgõ parõmbahe toimis tuu, ku süük om tasakaaluh. Et kõik valguq, rasvaq, mineraaliq, kõik om tasakaaluh, sis tsukrutarvidus vähänes esiqhindäst. Ja tegeligult <hesitation> saa otsiq sääntsit asjo ka, et mis ommaki joba makõmbaq esiqhindäst, et ei piä inämb tsukrut manoq pandma niguq <hesitation> datliq vai banaaniq vai.